kure chema uishi bila wo bila woi ntovo bila hiyembafo, mkwete ikosia na mkwete utakosia sasa kiriwa kosia utamehemba kwa hemba uwawa ngwajuta